Biivas no mahirta, dam muɗum arande ko ndaɓɓita sites to ko njatta ko maha, ɓaawo ɗon Sai Foundation, to ɗum timmini foundation, Sai ɗum raɓɓitowa kare kuugal, su leɗɗe, su haakooji e konandi e non, ɓaawo ɗum ɗon Sai ɗum ɗum kirkiroo leyas, ɓaawo to ɗum timmini ɗun ɗon Se ɗum wadda mud, ɗum wadda leydi, ɗum maha ɗum ɗum.